जुस मुणख़े आलु पोकाणे एभी तो हौं एक लोटी कोरदा सॉबसे आगे तो तेंदो कोनी पानी परलेरदा। और तेतके बाद तेंदे आलु छोड़दा। तो तेतोक ता लाग गर्म कोरदा जा लाग पाकणे नु से।